gott kvöld og velkomin í kiljuna það er stór bunki af bókum hérna á borðinu þetta er þriðji síðasti þátturinn fyrir jól við ætlum að reyna að komast yfir dálítið margt það er tvöfaldur skammtur af gagnrýni í þessum þætti en annars fáum við hérna gesti eins og

Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur um ævisögu Jakobínu

hún er að skrifa um móður sína Egil spámann og svo er það Soffía Bjarnadóttir um bók sem heitir

hinn stóri mikli

verið þið velkomin Sverrir Norland og Kolbrún Bergþórsdóttir Sölvi Björn Sigurðsson selta þetta er

uppspuni hún gerist á söndunum fyrir sunnan land fyrir neðan Öræfin á

hún fjallar um landlækni og gerist á dálítið erfiðum hrjóstrugum tímum í tímum í sögu þjóðarinnar og mér var oft hugsað til don

hefur sent frá sér nokkrar mjög ólíkar skáldsögur annars vegar samtímasögur eins og síðustu dagar móður minnar og svo hina skemmtilegu gestakomur í Sauðlauksdal þar sem hann er svona að leika sér með tungumálið hann sækir svolítið í að skrifa liggur við þessi er ekkert langt frá þeirri bók þessi sver sig dálítið í ætt við hana og hann er að leika sér með hann er ofboðslega flinkur í að leika sér með málið og í þessari sögu er það landlæknir það rekur upp á strendur hjá honum eða er skilinn eftir ungur drengur og landlæknir tekur sér ferð á hendur til að leita að uppruna stráksins í Skagafirði og með honum er þessi kostulegi leggjast í þessa ferð með drenginn

pælingar og upphafið mál og hins vegar liggur við

hans hingaðkoma er dálítið dularfull og það minnir tilvísun í flóttabörn nútímans eða eitthvað svoleiðis jú jú það má segja það

en allar persónurnar það er þarna alveg svakaleg sem er í lífi þessara persóna fortíð þeirra er þannig að raunsæi er ekki beint orðið sem kemur upp í hugann bara alls ekki en það sem mér fannst einna merkilegast við þessa bók er

og þarna er erlent fólk og erlendir straumar og það er að takast og svo upplýsingin og vísindin þar eru oft mjög skemmtileg umbúðir utan um hugmyndir og vangaveltur

í þessum stíl

sem svona frásögn er í

margt harmrænt í þessari sögu þetta er sko saga um ást missi og svo endurfundi þá hefði ég viljað tengja ná meiri nánd við persónur þannig að ég hefði upplifað eitthvað af

fyrir mér var sá harmur nokkuð fjarlægur en persónurnar voru reyndar sjálfar búnar að jafna sig

og það er margt sem gerast leikar berast víða um Evrópu Niðurlöndum og víðar það er alveg líka svona

nei ég held að fólk sem vill

fá mun segja ha þetta hefði aldrei getað gerst

lesendur verða að vera mjög afslappaðir gagnvart því hún er mjög skemmtilega skrifuð við ætlum að líta næst á Gerði Kristný ó já ljóðabók eftir Gerði Kristnýju með mynd úr leiðangri

framan á vísar í náttúrulega titil bókarinnar

svo heyri ég þig bara stynja ó já

já gerður er sko mín kona í ljóðagerð mér finnst hún alveg eins og maður býst alltaf við eða eiginlega gerir kröfu til þegar Gerður á í hlut en þarna eru sem sagt ljóð sem við þekkjum þar sem Gerður er í essinu sínu þegar hún er að lýsa myrkri dimmu kulda hún yrkisefni sem henta íslenskunni

svo vel þetta er frost og kuldi og svo er hún að sækja í fornsögurnar og hún gerir það finnst mér mjög vel af því hún er oft að nota vísanir í Íslandssöguna eða þannig að stundum er dálítið djúpt á því þannig að þú þarft að vera dálítið vel að þér til að tengja til að gera ljóðin enn aðgengilegri þá hefði mátt vera þarna undir lokin hér er ort um Gunnar á Hlíðarenda og bræður hans hér er ort um ekki nema ein eða tvær sem er ljóðabálkurinn ofboðslega flottur

Gunnar á Hlíðarenda og bræður hans það væri dálítið gaman fyrir okkur almúgann að hafa svona skýringar aftast en mér finnst það ekki koma að sök þó maður kveiki ekki á öllum af því að myndirnar eru svo skýrar og það er eitthvað dularfullt sem svífur yfir vötnum

eitt heitir týra annað heitir Reykjavík þú lest það í gegn og það kviknar einhver mynd inni í kollinum á þér þetta er svo vel gert

að það megi bara segja að henni bregðist ekki bogalistin hún fer náttúrulega svolítið víða í kvæðunum þarna

þarna er dásamlegt grýlukvæði ég held að það verði algjörlega klassískt ég las það þrisvar fékk svona ef ég verið barn

heimavelli hún er ekki að gera í rauninni neitt nýtt fyrir einhvern sem kann að meta ljóðin hennar þá veit hann þá er þetta góður góður skammtur af Gerði þetta er bara ágætt Grýla hún reikar um hverfið hvæsandi um nætur þegar dagar blasa við í snjónum troðningar tveir annar eftir hófa hinn eftir slitinn pokann hvert hús merkir hún með kertum steyptum úr tárum barna svo er það Ármann Jakobsson bókmenntamaður háskólakennari mjög fjölhæfur en er að reyna að hasla sér völl sem spennusagnahöfundur þetta er önnur atlaga hans að því urðarköttur ég verð fyrst að segja að Ármann kenndi mér íslensku í Menntaskólanum í Reykjavík

og gerði það með miklum myndarbrag hann er einn af mínum eftirminnilegustu kennurum nú rennur sjálfsagt honum kalt vatn

skinns og hörunds gaf ég Sverri ekki örugglega alltaf tíu en hann er líka ótrúlega fjölhæfur sendir frá sér margar fræðibækur svo hefur hann verið að skrifa sögulegar skáldsögur eins og glæsi og líka sögur sem gerast í þessari sögu er sögusviðið dálítið skemmtilegt það er stofnun utan um þjóðsögur og þjóðhætti og það er þessi dularfulli karl þarna sem allt snýst

þetta var eitthvert algjört

flétt ofan af því að allar konurnar

ljóðið urðarköttur

Þorbjörn

nokkrum stöðum að þetta sé frábært kvæði eitt af því besta sem hann og það liggur eiginlega mikið við að kvæðið sé vel orðspor hans hvílir að

á þessu kvæði og ég verð að segja þetta er frábært kvæði Ármann Ármann orti þetta kvæði já

óttanum leiðina ruddi emjandi kettinum líkur

samviskan vægðarlaus sálirnar brothættu kvaldi sekar sem karakterar mikið grín það verður kannski aldrei mikið

eða spenna þetta er meira svona ertu ekki sammála því jú þarna er morð

sér stað í svona afmörkuðu rými

og það eru bara nokkrir sem koma til greina morðinginn hlýtur að vera einn af þeim og svo er annað morð þar sem kona er skotin það sem mér finnst

þetta eru nokkrar persónur og mér finnst persónurnar renna of mikið saman og það gerist líka á þessari

stofnun að konurnar sem vinna þar þær renna afskaplega mikið saman í huga manns

þannig að persónusköpunin finnst mér hreinlega of flöt hann hefði kannski mátt fækka persónum en engu að síður þá er sagan hún er skemmtileg fyndin en en hún hún er ekkert ofboðslega ógnvekjandi

nei það vantar vantar dálítið meiri spennu í þetta ég þakka ykkur fyrir og á von á ykkur í næsta þætti það verður annar gagnrýnipakki hér í lok þessa þáttar en við skulum bregða okkur niður að

eftir Sigrúnu Pálsdóttur Sigrún þessi titill hann vekur mann svolítið til umhugsunar ja þetta er della í merkingunni sko vitleysa og eitthvað sem maður fær fær á heilann titillinn kemur frá Benedikt Gröndal hann notaði þetta um ferð vinkonu sinnar ferðir eða útþrá ungs fólks Reykvíkinga á þessum tíma

ég stal því þaðan þetta er bók sem virkar eins og hún sé söguleg skáldsaga en er það líklega ekki mér finnst mér finnst betra að tala um hana sem skáldsögu sem gerist um aldamótin nítján hundruð vegna þess að söguleg skáldsaga er

og maður vill helst ekki vera að skrifa inn í það maður vera kannski frekar að snúa upp á það þannig að þetta er ekki svona hefðbundin söguleg

verið að fjalla um sögufræga atburði eða einhverjar stórar sögulegar persónur en þetta er þetta er sögulegt að því leyti að allur allur rammi sögunnar og allt sögusviðið er svona frekar kyrfilega rannsakað en allur söguþráðurinn er algjör og það eru engar beinar fyrirmyndir það er allt svolítið svolítið á ská og

upp úr hinum og þessum persónum ég kom með þig hingað af því við erum við alþingishúsið og það er partur af sögusviðinu hérna í Reykjavík þarna rétt fyrir aldamótin hérna voru söfnin geymd og fleira og þetta tengist

var hér sem sagt á held ég annarri hæð

kemst best að

áður en það var síðan flutt í Landsbankahúsið þarna

úr Skagafirði búin að missa móður sína og hún hún svona sér um heimilið hún á einn yngri bróður og hún saumar mikið til að vinna sér inn peninga og hún er líka hægri hönd föður síns hún er skrifari föður síns þess vegna dreymir hana um kannski ekki endilega hana langar eiginlega bara

að komast út af heimilinu mest ekki endilega kannski til að læra

líka langar hana að komast í burtu frá frá Íslandi eins og eins og svo marga Reykvíkinga á þessum tíma svona meira bara til að snúa aftur ekkert endilega að mennta sig og svo finnur hún loksins leið til þess og þá fer sagan af stað og þá erum við komin til Ameríku hún lendir náttúrulega

nánast spaugilegum ævintýrum þar sem er leikur í þessari sögu já það er það er það en þegar

New York á þessum tíma þá fer eiginlega allt úr böndunum bæði náttúrulega í lífi hennar og í sögunni hjá mér því þú ferð að lesa og þetta er allt saman sem er að verða til þarna þetta svona mótast náttúrulega dálítið af því

sagnfræðingur já ég

ég sé bara að vinna úr öllu sem ég hef verið að lesa bara síðustu tuttugu ár ég er svona inspíreruð af sögunni og og sögulegum heimildum það er

á tilfinningunni af því þetta er bráðskemmtileg lesning að það

hafa verið gaman að skrifa þessa bók já það var mjög gaman og auðvitað var hún það er enginn hörgull á á efnivið á þessum tíma í þessu landi eða í þessari borg en margt verður maður að taka út til að halda halda þræði hér hringir

þessum bæ eins og hún hefur sjálfsagt gert

þá bara slítum við samtalinu takk takk fyrir já hingað er komin Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir Jakobína saga skálds og konu bók eftir þig sem er bæði tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna og til

en þú ert að skrifa um móður þína Jakobínu Sigurðardóttur rithöfund og það er svolítið skemmtilegt að þú tekur fram

í bókinni að henni væri sennilega ekkert mikið um það gefið að láta skrifa þessa bók um sig nei mamma var fædd nítján hundruð og átján og það var kannski bæði það af hvaða kynslóð hún var að fólk var ekki að bera sín mál á torg en ég held kannski að Vestfirðingarnir eða hafi verið líka mjög þagmælskt um sína hagi það er einhvern veginn mín tilfinning ég hef nú ekki gert neina rannsókn á því en ég vissi ótrúlega lítið um svona ýmislegt úr hennar ævi og og það var svona upphaflega kveikjan ég var að hugsa um auðvitað að gera bók um hana í tilefni af hundrað ára afmælinu

ætlaði upphaflega bara að fókusera á mjög þröngt tímabil úr hennar ævi sem ég kallaði týndu árin hennar af því að hún var svo þagmælsk og hafði svo lítið sagt manni glíma við heimildirnar og við þessi bréf og við það sem ég var að segja frá úr hennar prívatlífi þá auðvitað vissi ég það að hún yrði ekki sátt við það að ég væri að segja frá svona hinu og þessu þá fékk ég þessa hugmynd að

eiga þessi samtöl við hana það er það eina sem er skáldað í þessari bók það eru samtölin mín við mömmu þau eru þó ekki meira skálduð en það að ég reyni að ímynda mér hvernig þau hefðu getað verið það er sko ég í bókinni og það ert þú sem notar það þetta er svona

vinn þessa bók alveg fræðilega ég er sagnfræðingur að mennt og ég nota þær vinnuaðferðir sem mér hafa verið kenndar en um leið þá vissi ég ekki alveg hvort ég gæti gert tilkall til þess að kalla þetta fræðiverk af því að þetta stendur mér svo nærri ég er að skrifa um móður mína og þá leyfði ég mér kannski að vera svolítið persónuleg og blanda mér dálítið inn í þetta en svo er eins og eins og ég geri með hana þá er hún ýmist mamma ef ég er að tala við hana þá er hún mamma og síðan kalla ég hana yfirleitt í bókinni af því það var það er konan

saga skálds og konu en skáldið er Jakobína þetta er mjög merkilegt hún er alin upp á mjög afskekktum stað á Hornströndum mörg systkini þetta er

svo náttúrulega byggðin er að leggjast í eyði

við skulum segja fljótlega eftir að hún fer að heiman hún fer sautján ára nítján hundruð þrjátíu og fimm að heiman og þá er að byrja þessi fólksflótti þarna en ég held að þetta samfélag á Hornströndum þessar einangruðu byggðir og þessar litlu víkur víkur þarna sem eru þarna með

eiginlega engu undirlendi og kannski eitt eða tvö hús fólk varð að vera sjálfu sér nægt bæði í andlegum og líkamlegum efnum getur maður sagt og það var bara mjög öflugt menningarlíf alla vegana í Hælavík fólk las allt sem það komst yfir það var með sínar eigin

það voru leikin leikrit og farið með ljóð og lesið upp og annað þannig að hún fær óskaplega menningarlegt uppeldi bara frá frá því hún man eftir sér en svo kemur hún úr þessu umhverfi með þessa miklu

hún fer nú fyrst til til til Reykjavíkur já hún fer til Reykjavíkur nítján hundruð þrjátíu og fimm á kreppuárunum þannig að það er kannski ekkert skrýtið en hún er farin að efast um trúna þarna nokkru fyrr og eiginlega

mér finnst reyndar svolítið rökrétt að fara beint úr því að vera svona trúuð á Guð og kenningar Krists og yfir í það að verða sósíalisti en hún segir sjálf frá því í einhverju viðtali að það sem hún svona sér í kringum sig í Reykjavík á þessum tíma að þetta hafi

gert hana eða litað hennar skoðanir hún verður rauð og hún vildi vera rauð en hvernig er fyrir þessa konu að verða síðan húsfreyja í Mývatnssveitinni þar sem hún þarf að ganga í öll verk og

hún er að skrifa og það er strit ég hafði þá hugmynd svolítið þegar ég byrjaði

að mamma hefði fórnað svo miklu fyrir þetta fjölskyldulíf en eiginlega er það mín niðurstaða hafa bara birst eftir hana ljóð á prenti og mest undir dulnefninu Kolbrún en allar bækurnar koma út eftir að hún flytur í Garð þó svo að hún þurfi að strita þrátt fyrir rafmagnsleysi þarna framan af og lélegar aðstæður þá skrifar hún sínar bækur og kemur þeim til útgáfu eftir að hún sest að þarna kannski meðal annars vegna þess að þó að pabbi gæti ekki skapað

henni þannig aðstæður þá hafði hann skilning á því sem hún var að gera og hann studdi hana en hvernig kona

var hún var þögul um sína hagi og svona

og hún var mjög svona prinsipp föst með þögninni ef henni líkaði ekki en hún hafði líka húmor við gátum hlegið dátt saman hún var búin að skipuleggja jarðarförina sína og svoleiðis og alls konar svona

sem við mæðgur deildum

þannig að hún var bæði þung og létt í lund eiginlega gat hún verið erfið já já það er erfitt að umgangast fólk sem stjórnar manni með þögninni

og reikna út hvort þú hafir farið yfir strikið voruð þið stolt af af því hver hún var börnin mér fannst þetta óttalegt vesen framan af af því maður varð fyrir því í skóla þegar Dægurvísa kemur út nítján hundruð sextíu og fimm og ég er nýbyrjuð í skóla þá fékk maður þetta tal um það að þetta væri

þegar snaran kemur út sextíu og átta það var alveg voðalegt það var sagt við mig að það væri svo mikið klám og ógeðslegt orðbragð í bókinni hennar og svo var hún svo mikill kommúnisti þannig að maður fékk alveg að finna fyrir því

ég óskaði þess auðvitað heitt og innilega að hún væri bara hagaði sér almennilega og væri bara heima að baka og sauma og gera það sem konur áttu að vera að gera og mömmur en síðan eiginlega rennur upp fyrir mér einhvern tímann um þetta leyti svona sextíu og átta til sjötíu sem ég fer suður með henni ég segi einmitt frá því í bókinni að við erum staddar á heimili Karls Guðmundssonar heitins leikara og það er barið að dyrum og ég heyri að gesturinn segir ég ætla að fá að sjá hana ég er tólf til þrettán ára og ég hugsa með mér já það er til líf utan Mývatnssveitar hún er sennilega bara fræg hún mamma þá svona hvað mig varðar ég held þetta hafi verið allt öðruvísi með eldri systur mínar hún talaði allt öðruvísi við þær sagði þeim miklu meira talaði um skáldskap við þær og svona

ég og bróðir minn vorum aðeins á annarri hillu þetta voru svona tvö sett af börnum en þetta hlýtur að vera svolítið eins og upplifun og kannski léttir að ná að skrifa heila bók um hana þetta átti að vera lítil bók og hún átti að koma

í fyrra svo bara bara stækkaði hún og stækkaði og ég bara þurfti að beita mig hörðu að hætta en þetta er stórmerkilegt verk um stórmerkilegan rithöfund þakka þér fyrir að koma í þáttinn takk fyrir að fá að koma Árni Snævarr velkominn í þennan þátt maðurinn sem Ísland elskaði þetta er bók um frakkann

sem kom hingað í tvær Íslandsferðir átján hundruð þrjátíu og fimm

þrjátíu og sex og náttúrulega kannski frægur fyrir það að Jónas orti kvæði til að hylla hann en í Frakklandi

er þetta maður sem er býsna gleymdur algjörlega gleymdur ekki bara býsna gleymdur hann er fullkomlega gleymdur merkilegt nokk því hann var heimsfrægur maður á sínum tíma

gleyma því heldur að jafnvel í sumum löndum að minnsta kosti er talað um menn eins og

sem var næstfrægasti maður heims á þeim tíma að hann sé gleymdur og eiginlega allir sem koma

en það er samt furðulegt

að þessi leiðangur og það eru margar ástæður fyrir því og hægt að færa rök fyrir því af hverju það gerðist en leiðangurinn gleymdist og ekki bara á Íslandi og í Frakklandi heldur líka á Norðurlöndunum þar sem hann kom mjög við sögu þetta

ferðir og reyndar áður þetta er landkönnuður og hann er búinn að fara um Kyrrahafið og víða áður

hann fór tvisvar sinnum í kringum hnöttinn áður en hann kom til Íslands hann fór um Rússland Eystrasaltsríkin Norðurlönd svo ég nefni eitthvað en hann kemur hingað í þessa leiðangra sem er lýst í bókinni og það er gaman að lesa til dæmis lýsingarnar á Íslandi það eru lýsingar af mikilli deyfð andlegri ja svona deyfð þjóðarinnar og gríðarlegum

sóðaskap alveg gríðarlegum sóðaskap og hann kemur hérna fyrst með kollega sínum Jean Robert og Robert

skrifaði nú eiginlega opinbera frásögn leiðangursins og hann var algjörlega miður sín yfir

svo mikill óþefur í fyrsta lagi svo reyndur hann hafði verið út um allar

aldrei upplifað annað eins og á Íslandi annan eins sóðaskap en hann bætir því líka við einhvern tímann þeir eru

og að mörgu leyti vanþróaðri en við það segja Frakkar en þeir eru svo góðir þeir eru betri en við siðferðilega og svo framvegis hann er býsna hrifinn af Íslandi hann er það hann er í miklum metum hjá Íslendingum þessarar tíðar algjörlega og

dálítið einkennilegt

af góðu víða en ég áttaði mig ekki algjörlega á því samt hvað það var en um leið og ég fann dagbók hans í

ég þurfti ekki nema að opna dagbókina þá sá ég af hverju

er setning sem sem hljómar hljómar einfaldlega svo ég heiti Grímur Þorgrímsson ég er fimmtán ára gamall og

Schram sem kenndi mér frönsku þetta er sem sagt Grímur Thomsen er ekki farinn að kalla sig Thomsen

og síðan bara á eftir þá eru nöfn leiðsögumannanna og hann er alltaf að láta alla skrifa nafnið sitt viðurkenning á fólki vita deili á öllum hann er að hitta hér helstu menntamenn þjóðarinnar

Bjarni Thorarensen kemur mjög skringilega út hann kemur mjög skringilega út en það er kannski þetta er samt mjög í samræmi við það sem við vissum um Bjarna en

óneitanlega við nútímamenn þegar Bjarni

Bjarni er beðinn um að skrifa úttekt á Íslandi og hann beinlínis lýsir

hann vilji helst fá góða hungursneyð til að

eins langt gengið og hægt er og hann á beinlínis barn með íslenskri konu hann er með bara fyrstu fyrstu vikurnar hann fer upp á Heklu hann hittir Tómas Sæmundsson á Breiðabólstað en svo fer hann í bæinn að læra íslensku og að eltast eltast við íslenskar konur sjálfur hann var fullur hendir sér í íslenskunám og lærir allan allan fjandann en hann skrifar líka upp alls konar setningar og

ég man þær ekki nógu vel orðrétt til að fara með þær

en það er maddama má ég koma til þín og jómfrú góð þetta eru pikköpplínur en

hann var sem eftir var sumars í Reykjavík og þar gerðist hann

penu máli og hann átti vingott við að minnsta kosti tvær eða þrjár sumir fræðimenn athugaðu að það stefnir hér í ritdeilur halda því fram að hann hafi verið með fimm eða sex á einhverjum örfáum vikum og það í sex hundruð og áttatíu manna bæ eða hvað það var og hann á barn með einni annað mjög merkilegt í þessum leiðangri og það eru þessar myndir eftir

hann er stórkostlegur teiknari hvað er hann að teikna hann er að teikna bæði landslag auðvitað og það er mjög athyglisvert auðvitað að sjá jöklana sem eru mjög miklir þetta eru reyndar einhver köldustu sumur nítjándu aldar sem þeir eru þarna og það eru fossar og allt þetta venjulega sem við öll hrífumst af en það er líka fólk

auðvitað ég nefndi Málfríði Sveinsdóttur það er þessi fræga mynd af henni hún hékk að minnsta kosti uppi á mínu æskuheimili og og það eru myndir af Bjarna Thorarensen og það eru myndir af Steingrími biskup það eru myndir af Finni Magnússyni prófessor seinna þegar þeir fóru til Kaupmannahafnar og það má auðvitað ekki gleyma því að

er nánast eins og þriðja Íslandsferðin því hefur Íslendinga þar mjög í í veislum og í mjög miklum metum og það er þessi fræga veisla hún er svo dásamleg þessi veisla

veislu bara í sögunni já já og svo skemmtilegt einmitt að finna bréf frá

var enn eina ferðina búinn að búinn að valda hneyksli í Kaupmannahöfn því hann trúlofaðist dóttur

sagði hann upp trúlofuninni og átti eiginlega ekkert afturkvæmt til Kaupmannahafnar í nokkur ár þannig að hann er þegar veislan er haldin en hann heldur Íslendingum í Kaupmannahöfn

að þeir bjóða hann bauð sko þrjátíu manns í mat og næst vilja þeir endurgjalda boðið og þeir halda honum veislu á

einhvers staðar rétt hjá Kristjánsborg ég veit nú ekki nákvæmlega hvar en alla vega og þar er það sem að Jónas Hallgrímsson semur fyrir veisluna semur hann kvæðið og það er sungið nota bene en þetta er þetta fræga kvæði eftir Jónas sem er svona eins og mikill minnisvarði kemur fyrir þessi fræga lína vísindin efla alla dáð sem eru sko einkunnarorð Háskóla Íslands

segja honum frá þessu að þá segist hann hreinlega hafa tárast það hefur komið fram í öðrum heimildum og komist mjög við vegna þess að þetta hafi verið svo einlægt af hálfu Íslendinganna en við skulum aðeins athuga eitt að Íslendingar í Kaupmannahöfn á þessum tíma eru mjög einangraður hópur það kemur fram víða að þeir áttu ekki samneyti mikið við Dani margir hverjir en þarna allt í einu eru þeir teknir út úr og það kemur þessi frægi maður og hann segir þetta eru Íslendingarnir ég er hérna með bók ég er með myndir af landinu ég er með myndir af fólkinu komið og sjáið það kemur fram í bréfaskiftum að danska danska yfirstéttin er að bjóða Gaimard að sýna myndirnar úr leiðangrinum þannig að þetta hefur alveg örugglega skipt máli í því að efla vitund Íslendinga og

þá ekki síður að hann hafði auðvitað lært íslensku og þeir skrifuðu honum á íslensku hér eftir ísland skal lengi muna þig segir í kvæðinu

vona að þessi ágæta bók verði til þess að alla vega dusta rykið af nafni þetta var velgjörðarmaður Íslendinga hann var það hann átti eftir að standa í samskiptum við Íslendinga og einhverjum tuttugu árum seinna ég fann nótu frá honum þá segir hann vaknaði um miðja nótt til að hugsa um hvað ég gæti gert fyrir hina fátæku en ágætu Íslendinga næstum tuttugu árum síðar þetta er fallegt Árni Snævarr takk fyrir að koma í þáttinn takk fyrir mig Soffía Bjarnadóttir við erum hérna nálægt heimili þínu hérna í

skáldsagan þín og þetta er nú ferðalag inn í tilfinningaheima og þetta er reyndar líka raunverulegt ferðalag og svona þar sem persónurnar eru að uppgötva sjálfar sig og standa frammi fyrir fyrir sjálfum sér fortíð sinni og alls konar já

titillinn hann ber með sér ákveðna inn við beinið en í raun og veru eru til hunangsveiðmenn í heiminum sem er mjög sjaldgæf sjaldgæf iðja þar sem fólk í til dæmis Nepal í

alveg lengst upp í fjöll og og berfætt og við erfiðar aðstæður að sækja hunang og það lifir á þessu þetta er svona sem fer á milli

í rauninni er þessi þessi iðja svona myndlíking fyrir kannski bókina í heild sinni hún fjallar

ekki um um þennan ættbálk sko en en um það einmitt að leita að og ferðast til þess að finna eitthvað sem er mjög dýrmætt og sem maður vill vernda og og er

fara í ferðalag til þess að leita

söknuður svona hverfist um alla bókina og aðalpersónan heitir Silva

garðinn einmitt hann heitir Tómas o Tómas o

er svolítið sérstakur náungi ég eiginlega held alltaf meira og meira upp á hann mér

svolítið skemmtilegur en hann er hún fer til hans og það svona myndast tengsl á milli þeirra og hann fer

með hana í ferðalag á æsku eða ekki æskuslóðir hennar heldur æskuslóðir föður hennar með í för er rithöfundur

kemur til mín í gegnum skynfærin svolítið kannski sagan svona og ég reyni að miðla henni lykt ég veit ekki hvernig maður alveg gerir það en það er samt það sem ég reyndi að gera með lykt og ómi og

sífri og og hún er svolítið áþreifanleg líka manni finnst maður geta komið við tilveruna veggina veggina á heiminum sko þannig að hún er ástand þessi bók og kannski eitthvað ástand sem sem að nútíminn er í þó hún

og einstök mér finnst hún æðisleg sko hún kom bara til mín barst mér þessi mynd og hún talar alveg rosalega sterkt við söguna þau eru þrjú á ferðalagi inn í svona líka sínar víddir og sinn líkama og

bókin um svolítið lífríkið allt

að við séum hluti af af skordýrum og heiminum og við lifum ekki án fékk bara leyfi hjá honum til þess að nýta og svo var það Helga Gerður hannaði þetta alveg listilega vel þetta verður ja ein af svona sterkari kápum vertíðarinnar já takk fyrir það

hún er ögrandi en um leið finnst mér hún mjög falleg eins og ég lofaði er tvöfaldur skammtur af gagnrýni í þættinum í kvöld og verður svo fram að jólum þau eru hérna Þorgeir Tryggvason og Guðrún Baldvinsdóttir og við ætluðum að byrja á bókinni

eftir Úlfar Þormóðsson úlfar er þarna að skrifa einhvers konar spennusögu einhvers konar aðalpersónu sem manni finnst eiginlega Vera Úlfar Þormóðsson svona fyrrverandi blaðamaður sem fæst við skriftir og röltir um miðbæinn og hittir andans menn á kaffihúsum á Skólavörðustígnum og og allt það en síðan hnippt í hann af af manni sem hann kynntist fyrir mörgum árum einhvers konar manni úr

innsta hring sem vill fara að ljóstra upp um dularfulla hluti sem eru á seyði og segja honum hvernig í öllu lá út af samtali sem hann heyrði heyrði fyrir mörgum árum síðan þarna er hann að leika sér með einhverja atburði sem gerðust í kringum hrunið en síðan þróast þetta smám saman yfir í það að snúast um tækninýjungar öpp og hleranir og og smám saman verður þessi heimur alltaf meira og meira paranojuþrunginn og maður veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið að sumu leyti er hann að leika sér að því að tengja saman þennan sýndarveruleika framtíðarinnar og ógnvekjandi möguleika hans við svona þjóðtrú og andatrú og drauga og slíkt þetta er allt saman mjög áhugavert ég veit ekki alveg hvort hann hvort hann nær að kjarna þetta þannig að þetta verði beinlínis spennandi en þetta eru forvitnilegar pælingar og svona óvenjulegt mjög Guðrún já mér finnst margt hægt að segja um bókina en spennandi fannst mér hún kannski ekki hún var svolítið lengi að ná mér með tæknina og svo eru þetta hendingar við erum leidd svolítið úr einu í annað fyrst eins og ég væri smá vitlaus að skilja ekki alveg hvað ætti sér stað þarna en svo í lokin nær hann svolítið að flétta þetta saman

svolítið einkenna bókina að hún væri svona þú skildir ekki alveg hvað hann væri að fara nei af því ég var svo hrifin af

þetta er aðeins svona meira út um víðan völl en mjög hrifin af þessum tæknihugmyndum sem hann er að tala um

þetta með hendingarnar hvernig við upplifum

það séu hendingar og tilviljanir sem leiða okkur eitthvað en okkur líður líka eins og sé

var hrifin af því en hún náði mér ekki alveg Þorgeir þetta næst ekki alveg kemur ekki alveg heim og saman einhvern veginn þó að þarna sé þyrlað upp alls konar skemmtilegum pælingum og

svona dálítið þrúgandi andrúmsloft í miðbæ Reykjavíkur en líka skemmtilegt eitt í viðbót með

í tölvunni hans sem er að skrifa eða hvar hvar erum við að lesa bókina þannig að það er svolítið skemmtilegt mjög hrifin af því fjalla um ég

við ætlum við skulum fjalla um Kristínu Ómarsdóttur hún tekur fram þarna strax á forsíðu að þetta sé skáldsaga sem er mjög gott aðalpersóna bókarinnar er hún Elísabet sem vinnur hjá innanríkis ráðuneytinu í sérdeild og við erum stödd í borg sem

líkist líkist Reykjavík en það er nú aldrei tekið fram vinnur í sérdeild sem rannsakar marga mismunandi undarlega hluti hún er að vinna í stórri skýrslu um uppistand í þessari borg en henni finnst huggulegt að fara í gönguferðir og á einni slíkri gönguferð hittir hún

þar kemst hún inn í hóp af þessu

sem líður eins og þau hafi ekki pláss í samfélagi manna enda hafa þau það ekki þetta fléttast svona saman við vinnu hennar í þessari sérdeild sem er líka mjög skrautleg skrautleg starfsemi sem fer þar fram ég byrjaði að lesa bókina fór ég að lesa

í táknin og já bíddu nú við hvað á hún við hérna hvað er hún að vísa í hérna í okkar samfélagi leyfa Kristínu að leiða sig um þennan stórkostlega heim hún er náttúrulega ólíkindatól

hún getur verið maður veltir því

hvort hún sé ekki svolítið stríðin

einhver hefði ef hann hefði ákveðið að búa til bók sem fjallar um þetta

hinum stranga röklega heimi

á jaðri borgarinnar þar sem svanafólkið býr svona sögulaust og furðulegt en Kristín náttúrlega gerir það ekkert því að alltaf þegar maður heldur að maður sé orðinn

þá segir allt í einu einhver eitthvað sem er að minnsta kosti jafn skrýtið og það sem fram fer upp við Reynisvatn eða Rauðavatn eða hvar sem þau búa

mergjað skemmtilegt ef maður er bara til í til í að stíga upp á þetta trampólín sem Kristín er búin að

bara gefa eftir og það er svo gaman með þetta

það eru miklar deilur í samfélaginu þeirra þegar við kynnumst þeim hvort þau eigi mögulega

gefa sig fram og fara bara að vinna í Húsdýragarðinum bráðskemmtilegt svo eignast þau kemur allt í einu egg og það kemur nýr svanur beita alls konar grimmilegum brögðum það

aðalpersónunni á einum stað stórskemmtileg vígtönn sem kemur þarna á gott

þetta gengur

bara mjög góðar hugmyndir um tungumálið það er alveg dýpt í þessu líka sannleika og lygi það var eitt sem ég hugsaði þetta er svona eins og að fara á

en maður veit að maður er aldrei

að skemmta sér jafn mikið og fólkið í kórnum ég hugsaði mér fannst gaman að lesa en það hefur örugglega verið enn skemmtilegra að skrifa bókina við skulum enda við erum stödd í nákvæmlega sama heimi og með sama fólki og og í Karítas er búin að leiða litlu fjölskylduna sem hún er svona búin að ættleiða ofan í bókasafn ömmu sinnar langömmu sinnar

þar sem er að finna fróðleik um það hvernig heimurinn var og þau eru að glíma við það að læra af þessum bókum hvernig þau geti mögulega endurbyggt heiminn en jafnframt eru þau

að glíma við sem er svona hópur af sem búa í næsta nágrenni

jafnframt eru þau í samvinnu við

sem býr ofan í gjá skammt frá líka og eru búnar að mörgu leyti að koma undir sig fótunum eru að finna upp hluti og að rækta þetta er mjög djörf tilraun finnst mér þessi af því þetta er finnst mér skrifað fyrir dálítið ung börn það er svona er svona fyrir fyrir ef maður horfir á þetta með augum fullorðinna eða reynir að setja sig í spor unglinga þá mundi manni kannski finnst þetta ekki sérlega spennandi hlutir leysast alltaf mjög auðveldlega og og allt allt ofbeldið og svona erfiðleikarnir sem steðja að þeir eru dregnir mjög léttum dráttum mér finnst þetta að mörgu leyti ekki alveg takast að skapa sannfærandi heim sem að fullnægir þessum báðum atriðum að vera þolanlegur fyrir lesendurna sem er verið að stíla inn á þannig að ég er ekki alveg að kaupa þetta Guðrún ég held að það sé kannski einmitt lykilpartur að þetta er bara fyrir aðeins yngri yngri krakka yngri en alla vega okkur en svona aðeins yngri en maður gerir ráð fyrir í fyrstu af því þetta er um svona framtíðarheim sem lítur ekki mjög vel út en maður þarf alveg að gangast við ævintýrinu sem er þarna og

gefast upp fyrir því og þá fannst mér bara mjög falleg bók og skemmtileg að taka þetta of neikvætt að

í heiminum sem við erum í í dag að mörgu leyti er þessi heimur sem er lýst í þessari bók er heimur sem að maður mundi alveg vilja búa í það er svolítið þannig ja svona partur af laus við helvítis internetið og

einhverjar ægilega glaðar konur sem eru búnar meira að segja farnar að rækta

það er allt gott þetta er þá fyrir fyrir börn þetta er þetta er mjög eindregin

algjör samfella

menn þurfa

að lesa þetta algjörlega í beit og sögunni lýkur alveg klárlega ekki með þessari bók þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér

búinn í kvöld takk fyrir að horfa